هاذي الشجره هى راي يطلبو فيها الأمنيات كل واحد يمشي يطلب أمنيه و يربط فيها كخويط و يعتقدو إلي يستخايلو واكل الأمنيه تاعهم تاوسيين مش تتحقق و همرا وبتتحقق الأمنيه لاكن مش ااا بإلي يتخيلوها هما هيكي بقدره الإلاه و بر.